Nelvi najeliwe uku pungu zshyubaguzi wa jami kijinsia, <noise> ukabila kwanza ushirikiano pomu tenzi muye ni ushirikiano ubaguzi muma kupunguza vile vile mutize mwai kali vikundi ange mkwambana sijim kuti chanena chani ubaguzi nantuwanda honga mtange oku mupupu punguzie papo pene kupelange mukweneza chani ubaguzi nkolela. Ubaguzi ili usile ukutakiwa we mzazi ndimuli nana panganda muli na korochi muli na kombe ikali nina uzo mujadiliana kwankwa mwe akombea ayono ya tule zile <noise> ya tukuzia ili tuu- tuu- tuyalinde ningo yasaidie tuta chikala nayo kutale ndichino chachuzya itui itu- itu- ituya- ituyaya ye ya- yapeipoke paku chilonda ili tuwi- tuwi tuyapela yao zazipa, vile vile <noise> ndumu nyonko atenza panganda ata kwe tichimui <noise> akuangaika na maisha yakwe ahh mutachi munyanyasa kunda kala ndimwamulo wemutiwe nauma tuma uma <hesitation> uko tuchi uko tinga buru takwe tena ndekimwa awe vivya kupelangi kosa umuza ngota kweti chimwi ili ajielewe kwamba falangie tenzi nayoni ngwe atakumbagua akutakiwa ange mkushiriki muku mushirikisha kuli yonsi ivino muku omba siwe ndiwazana mkuombi chizi mamutaya wowene kupelangu ubaguzi wi peuno tange uche usire nandu kuchi nadnu kusira kwa hio ubaguzi wenendi mwala mwaya nu ushirikiano nukuu kukanya kuka kuna, kuna na kwenu kutiwe chechu nukuomba chisi kikola yani ubaguza kupelanga mwati muumala utange ushie uviwe namaka